تصور کٔرِو زِ اگر سطح سمندر کہِ وجہ سۭتۍ زمین آبس تل آسہِ تہٕ تمام نظام گٔیہٕ تباہ۔ اسہِ چھِ زِنٛدٕ روزنہٕ خٲطرٕ بٔڑٮ۪ن ہاؤس بوٹن ہٕنٛز ضروٗرت۔